Nyowe izooba kugira ngu rimbonerere, nyine ku- ryarenda kumbonerera nyine kwimuka mukasheeshe, nkabanza naabona ka chai, naamara kukabona nkaza kuhinga, naaruga kuhinga nkiija nyineyo ebyokurya, naabonayo ebyokurya nkiija nkabiteeka, nkashanga muuka harimu akashera nkakanywa reero naaheza nkateeka na kyakiro nka nyaama, naaba ntiinemu oburwire bwona, izooba rirabonera hakuba rirambonerera ndaba nyine ekyokurya.